Ny fomba famokaran'ny gitara feo dia miankina amin'izay fikitihan'ilay tanana an'ilay gitara eo no mampiakatra an'ilay feo sy ilay naoty ilaina ary koa arakaraky ny fitendrena azy no mampaneno mora azy.